أفضل طريقة لإنهاء اليوم، هى النوم بكير، بس بخلص اللى وراى كلياته، وأطفالى يناموا بس بيجى الدور عليا أدخل أنام فى هدوء وسكينة، النوم بكير هذا أصلا صحة للجسم، وراحة للأعصاب، لأنه خلاص انت كل التوتر والنرفز اللى كان عندك طوال اليوم، خلاص راح.